Yë mu'uxë u'unk jue yë a'ax este ja'a du bi'i a'ax nya xu'ux jadun bi'i a'ax nya jadun nya wynko'oweyëp nya në nyakuko'oweyëp jadunt's a'ax dun i'ix nëmëd madyakapa'ak a'ax jadun dun kë xë dun jo'op tëkë'ëy yaxpë a'axë dun wi'ik wya'ad pues xo'ondakpë a'ax dun nëmëd madyakapa'ak a'ax jadun në ko'o a'ax naxwin kyadaky o këxpë jadun a'ax dun i'ixë nyawina'ax nyawi'indëgëyë nëwynxo'ondakap pues madyakpë nak da'a jedun